Барои ман мусиқии электроникӣ рамзи навоварӣ, оянда ва энергия аст. Ин мусиқӣ бо истифодаи асбобҳои электронӣ ва эффектҳои махсус эҷод мешавад, ки овозҳои беназир ва футуристиро ба вуҷуд меоранд. Мусиқии электроникӣ гӯё ки тавассути нурҳо ва муҳити баландтехнологӣ ба дунёи дигар мебаранд.